Maqina e lamjes t’teshave osht ni sistem, nifar makinerije katrore, kogja e madhe gati sa njeri, ku teshat lahen. Teshat shtihen mrena, e qel ni fjokë edhe aty e qet sodën, zbutsin, ajo duhet me kon e lidhun me ujë edhe teshat lahen shpërlahen mrena saj.